مش عارفة على حسب التدريب لو كنت متدربة أكيد نجدر نكتم نفسي لعدد ثواني كبيرة يعني لكن حاليا <hesitation> لو دربت يعني ندر نكتم نفسي حوالي دجيجة ولا أكثر وخصوصا لو كنت مهيئة نفسيا لكن لازمنى-لازمنى تدريب كافي صراحة عشان نجول المدة بالضبط.